Ny mikasiky gne <hesitation> mily fanzaira zagny na lamasina, da <hesitation> misy <hesitation> raha apetaky zay gn'ame ame tapgny ambogny ao, de misy an'izay fanzaitra misy an'izay kofehy zay avao koa asisika ambagny ao ame totozy izay moa gn'agnaragne raha io, de ahotakotaky- ahodikodikignao e tagnagnao ame <hesitation> agnodignanao anazy, hainao anzera lamba io, ambaranao lamba, angnanova salova, hay anzera la- lamba koa hoe e- chemise, pataloa.